Tanaik teni keronok dai, tanaik tu, epote ng’itung’a kikokinete yong neni, teni bo keronok dai etamarete yong tanaik ng’ichon chani, tanaikia ee eyei akuj ekisii ngesi akiboi niajokon ka ng’ijiranin kang’ide, kenyamit akoro kisumuj kee kenyamit akure kitamat kisibo kiboikinasi ajokis, kiboikinosi ememu ekurikur, emam ejie, emam ny. o ibere nyiesaki akuj ng’ini akiboi aa ee ekisii kiliko ejie, eng’oring’or ee akiyania luche ng’akoro na aranok ng’akoro naeng’erite angeriti akuj ng’una, esaki ng’itung’a daang kibokinosi eekisil esaki ng’itung’a daang kiboikinos ajokis, kiboikis echami, kibakinos niajokon alotoma, alotoma niiboyoto, tonyou asubui kimata ng’ijiranin kon, ejoka, ejok, ejok nakaatoa ejoka kiliko ng’akuro lakaalaka, ekurukur, ejie iny’o, ekiyeny ee kutukanana nimbaya iyo ni iyo ni arai ekisil alotoma. Aya ajokiji akiyen akuj, akiyen akuju akimorikin ka ng’ikanupak luchie alotoma akai akuju esa lukuruwakuneta ng’ichan king’arakis ng’itung’a akuju alotoma iyeniyong akiroi akuj echambi kotere iyakasi esi iyenete akiroit akuj, mam itaan kimekini yong’o esa lakiremuneta ng’ichan epote ng’itung’a akuju king’arakinete yong’o nabo kiinakisi advise dai atamari kimee ng’akiro, kikosakinia yong kechi kiterimakinos alorot aloajokon, ejok ng’akiro akuj iyeni yong akiroiti akuju, iyeni ekisil, irukito kaluche niajokon, irukito alotoma akai akuj kirukito daang’o aniajokon, kiliko epitina, ng’akiro nakaronok alotooma akiroit akuj ejoko kiyei ng’on daana akiroi akuj, nyikikok ng’on nabo ng’itung’a luanikalapatan lupenyeyenete akiroit akuj nieponeta esake elosenete bo esi dai lokanisa inyemit nabo esi nabo ng’itung’a luakirot akuj akoro tarai ibasi kiya kinupit akuja aa suwa lukimwekit lakini shukuru teyenete yong’o atamari arai akuj ibere ni opolon alotoma daang nakiriemunete akuj inyarit yong alorotin kang’ulu kadaana arai akuj ibere ni eking’aren inyarit yong ibala akuju king’arakinai tang’aa ng’ikang rotin. Emam echekele pe karai yong alotomaa akai akuj dai argi akuj kinyarit alotoma akai akuj. alotoma ng'ikanupak dai tueya tooma akiiroit akuj ilipitae daang enyaritae akuj naeyeri nakolong asubi ibere daanga tosub teni ng'ide luchik. tosub teni ng'itong'a luapolok or tosub ng'anamia ka ng'iberei daang kiiwaak lodunia ng'esi tokona kijakam ng'ori pearsi ng'akuro akuju ng'esi kiyakar ng'ori apipia dai ayakari ang'a ara na akiroit akuj arai nyemite akuj kamam tokona ayong. arai nyemite yesu kama tokona ayong asa abu akuj kataiu ayong alotoma ng'idekesinei. alotoma edeke atibi abu akuju kataru ayong'o. kang'araki ngesi tokona ayakari ayong'o kayakaritiana. kamama. ayong arai ng'ikiling'a akuj abu katout kitatakanu edeke la ayakari ayona. keteng'alek ng'esi tokona apya na ayekariang'. Emaisha laajokon ng'esi asakar akamuj. ng'esi asakak ng'akinyir nakon. tasakak ngikon de kimuja alorot alajokon kiliko akiloto nawui ng'in tolot kian epititina. tolot kian ng'okiro naaronok aka anitakai ebong tong'op ibere imujete ng'ikon de, ebong kimuj ekasukout kon. ebong kishukuru ibere awoi kon daang atamar ejok noi kotere aai itwokang'a eyakar ng'ikilingia lukasaka kiniang'a nyo ekumuje akidwang akiboi akianaa alaparandai c. akianaa epitiko nyio arai mit kisaka yong. teni karai eboka kon iwusai yong una tolot jik kirimoria etieno akuj king'arakini togiela tupuataria ebona. akuju ng'esi ibere ni igenoi ka ng'una kadaang teni kirimoria yong eboka kinyara yong'o ing'arenikini akuju lobichara koni tousar. kiusaan ekon bishar ebong kimuja ng'ikon de akidwang akiboi. emaisha laajokan ing'esi asakar. ng'esi akichidar ng'akiinyir nakon topwataria. akidwang akilot ni eswamare ebe ee ibere niajokon ng'esi akilot natiang asakar askakin ng'ide kon akamuj. tasaka ng'akibaruwai kimujeta ng'ikon de akidwang akibopi kong'ina. akidwang akiboi kong'ina bu ebong. Napokin ng'aesakunit pe kisaka yong' ebala teni abilia akuju itaan nii itaan nikalanu ng'esi nyepepi nyechamikina teni itaani imuji napenyesakari nipenyesakari. kiraka yong'o ng'esi arai apwatar kon pe kiraka yong'o emama apwatari mam apwatar nyechamikina yong teni imuji. nyechamikina yona ekasi kumuja tama ichie tee kapee teyepakihai ng'ikwaa tolot toyep tama ichie kapee kilatarai ny'o tolot kilata akipang akibaruwa kimujeta ng'ikon de togelakinia ng'ikon de ekalam. togelekinia akitab. togelakinia aaa enipom ng'iberei ng'ulu daang lu esaki ama akitach emutiam sh sh shs sh.